தண்ணீரில் நடக்கக்கூடிய மிகவும் நன்கு அறியப்பட்ட. உயிரினம் வாட்டர் ஸ்ட்ரைடர் ஆகும் நீரின் உயர். மேற்பரப்பு பதற்றத்தை அவற்றின் நீளமான. ஹைட்ரோபோபிக் கால்களால் பயன்படுத்துவதன். மூலம் அவர்கள் இதை அடைகிறார்கள் அவை அவற்றின். எடையை நீர் மேற்பரப்பில் சமமாக விநியோகிக்கின்றன. இதனால் அவை உடைக்காமல் மிதக்க அனுமதிக்கின்றன.